تصور کٔرِو، اگر بہٕ پننِس دوستس تٔمۍ سٕنٛدِس زایہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ مبارک باد دِنۍ مٔشِد امہِ برٛونٛہہ زِ بہٕ چھُس أمِس معٲفی منٛگان تہٕ وَنان زِ بہٕ اوسُس آوُر تہٕ سرد موسمہٕ کِنۍ گوٚو بہٕ بٮ۪مار۔